ବେଲ୍ଜିଯମ ଅଠର ସୋ ତୀରିଶ ରେ ନେଦରଲଂଡ ଥାରୂ ସ୍ଵାଧିନତ୍ଯା ବ୍ଲାଭୋ। କୋଲା ଏବଂଗ ଏହା ପ୍ରିଟିସ ସରଣରେ ମଦ୍ଯୋଂ ଥିଲା ଅଠର ସୋ ତୀରିଶ ରେ। ବେଲ୍ଜିଯମ <hesitation> ରେଵୋଲୂଶନ ପରେ ବେଲ୍ଜିଯମ। ନେଦରଲଂଡ <hesitation> ରୂ ପ୍ରୁତକୋ ହୋଈ ଏକ ନିଜଶ୍ଵ। ସ୍ଵାଧିନ ରାଜ୍ଯୋ ହେଲା ଏହା ଏକ ସାମରାଜ୍ଯଵାଦୀ ସକ୍ତି ଭାଵେ। ଉଦଯୋ କୋଲା ଏବଂଗ <hesitation> କଂଗୋ ଉପେରେ ଅଧିପତ୍ଯୋ। ଗ୍ରହନୋ କୋଲା ପ୍ରତ୍ଥମା ଏବଂଗ ତୁତ୍ତ୍ଯ ଵିଶ୍ଯୋ ହେଦା ସମଯରେ। ବେଲ୍ଜିଯମ ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ଵାରା ଆଧିକ ରୂତୋ ହୋଈ ଥିଲା।